La nari mɛ paa ti beene bɔna bini. Sɛla n sɔi la, ba san ka basɛ ti beene bɔna bini gu'ura nɛreba n nari ba tɔgera se'em, fu wan nyɛ ti nɛreba ta tɔgɛ ti zaberɛ ta wa'am. Buyi ouan, la basɛ ri kɔma kan bo'ora bunkureba girema. So la nari ti ba bo nɛreba yɔ'ɔ ti ba tɔgera amaa beene bɔna bini ti ba yeto ooo nɛrekana wa n tɔgɛ ŋwana a de la bunkutɛ, fu de la bia, la ka seke ti fu lebese e. Bala san iŋɛ, fu wan nyɛ ti pupeelum <hesitation> wa bɔna tiŋa woo puan, zaberɛ kan bɔna bini. La ani suŋa ti ba gu'ura nɛreba n nari ba tɔgera se'em mɛ.